Mbiru oyemonde vaera jaeko opako oñono kiraita oñeapitiva jare kiraitako omende kavi jokua mbiruva jokuako ipuere vaera oñeapiti aguiyeara oyeyora sugui